स्पेन के जो आदमी मन रहते ओ कैथलिक धर्म के संस्कृति ल फॉलो करते यानि की ओलआ मानते। आऊ ओमन परिवार के प्राथमिकता देते काबर की ओमन बहुत भावुक होते आऊ परिवार के सांघे मिलना गोठियाना ए सब करते ओमन।